يعني المعتقد <hesitation> الاهم بالنسبة الي هو الدين اللي هو كيف انه الواحد بيوصل لربه كيف انه الواحد بيوصل نفسه بربه لحتى يكون هو سعيد في دنياه وفي اخراه كما يتم تعليم المسلمين يعني انا شخص مسلم وبحب انه يوصل كل انسان على الارض لانه هو يكون بينه وبين ربه علاقة كويسة تنجيه.